संख्याओं के क्रम शून्य से शुरू होता है और अनगिनत तक जात है। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उन्तीस, तीस, इकत्तीस, बत्तीस, तैंतीस, चार्तीस। पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनचालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस आदि।